Ny ampondra kelikely kokoa raha oharina amin’ny soavaly. Dia ny soavaly koa moa an, fetsifetsy kokoa raha oharina amin’ny ampondra. Betsaka moa ny <hesitation> olona no mitaingana <hesitation> soavaly fa ny ampondra tsy dia <hesitation> tsy dia fitaingin’ny olona loatra raha ny fahafantarako azy.